Kô andeha hamakivaky atiala mikitroka zegny ndraiky ediny ah malôha voalohany le raha ataoko am'tongotronahy zegny hoe s- magnomagna sandaly zegny zah malôa de izy avake miomagna akanjo miady akanjo le madigny atrekitreky regny fa tsy akanjo mbô bonanégnahy no entiko ankagny de avake mitondra aody môka satria efa hay agnaty ala zegny tany tegna misy môko de mitôndra ka zaho lampy ndraiky briquet na zalimety mbô amelomako afo kaofa leran'ny zah aligny regny ôhatra na leran'izaho tia hihignana regny mbô andrahoiko de mitondra ahanigny rehetra avy an-tanàgna sao de tsy mahita raha manjary hoagnina agnaty ala agny azo mafy eo koa i ntegna.